Kumush rang hashamat, nafislik va zamonaviylik bilan bog'liq. Bu rang zamonaviy texnologiyalar va yuqori sifatli dizaynni ifodalaydi, shuning uchun u ko'plab futuristik va innovatsion loyihalarda ishlatiladi.